Барои ман мусиқии блюз рамзи эҳсосоти амиқ, ғаму андӯҳ ва ҳамзамон умед аст. Ин жанр бо овозҳои нарм, гитараҳои соло ва ритмҳои махсус, ки гӯё қиссаҳои зиндагиро нақл мекунанд, шинохта мешавад. Мусиқии блюз гӯё ки ҳикояҳои душвориро бо самимият ва эҳсоси тасаллӣ баён мекунад.